Mortar tei pestle bai manwirokno swkakwi tei kaham khe swkakwi tubuo. Mortar kaisa thwng abo manwirokno romwi tongo phiya pestle kaisa kotor manwi abono chapna bagwi tei thwngna bagwi swnamjak. O samungo wngkha manwi no swkakna bagwi chapmung tei circular motion tubumani. Mortar tei pestle wngkha kwbangma jorao masala buphang tei hamya hamnani manwirokno swkakna bagwi swnamjak. Kwplaisa tei chapmung nangkukma tei mwnwirokno phiyogwi tubuo abo manwirokno teibo kuchugo tisao. O swkangni manwirokno bini kwchama tei kaham kwthalaijak rwmani manna bagwi kaham khe samung tangmani bagwi belai khe khulumjago.